Nga footi loxo, damay def suma ndox ma xooj ba pare xaay teg. Root sama netti paan, ñeenteel bi ma layandi ci. Su ma fetee ñetti paan, neenteel bi ma layandi bulo, weer. Damay root samay paan. Su ma amee omo xoos, omo tubaab, sama saabu bulo, ma jël suma bànko xayri. Su ma footee si paan bi def ci paan bële fóoti. Bu dee ay kii la foog nga jël suma bànko. Boo fóotee bànko dina yokku ndimbal. Fóot dem tuuri samay ndox. Su ma fóotee ba pare ma bulo weer dal di fekk def naa samay saabu ak sama omo, jël suma bànko ma fóotee. Looloo ma de dimbali si fóot.